न्याय भन्या बीत्त्तीकै सब्बै भन्दा पहिला त मुलाई आफ्नो अधिकार, आफ्नो कर्तब्य ज्या छ त्यो पाउनु हो जसो मुलाई लाग्दो छ । जो मान्छे ईमान्दार हुन्छ त्यो मान्छेले कहिलेकाहि ठक्कर खायाको हुदो छ, दुख्ख पायाको हुदो छ । बिभिन्न आरोपहरु लाग्याका हुदा छन् । त्यसा राम्णा ईमान्दार मान्छेले जब गल्ती नगरीखेर पन आरोप लाग्याको हुदो छ भन्यापछी त्यइलाई कुनै माध्याममा त्यो होईन तेल्ले गल्ती गर्याको भई होईन भनिखेर जो अधिकार पाउदो छ त्यो पनि उइ माथि न्याय भयाको हो जसो लाग्दो छ भन्यापछि न्याय भन्या शब्दले चाहि जो मान्छे ईमान्दार ,निष्पक्ष रुपमा अघाडी बढ्याको हुदो छ उनले आफ्नो अधिकार पायाको हो जसो मुलाई लाग्दो छ । यो अन्याय अत्याचार बाट बाइर आउनु हो जसो चाइ मुलाई लाग्दो छ ।